Kia ba bɔ na saŋja mɛɔ, a bɛŋda ma, andɔ mɔ gbi ya bo ko. Ya tae kaŋgokaŋ, ii bɔke fɛya a bɛ suɔ dooe la. Andɔ ii yɛ ii bo ko pɛŋ ii to loŋ. Hiŋi pɛ ii na ii jakuɔ waa, ii yɛ ii bo ko pɛŋ ii to loŋ. Ya ii bo koe, kɛ ya loŋ i jakena. Pɛŋ ii to tuu bɛ feŋgofeŋ la, ii yɛ ii bo ko na wa. So a nyii mɔkɛndɛ gbi ii yɛ ii bo ko. Kiia mɛ nu wa ma bɛ mɔkɛndɛ nu anu ya nu bo ko. Bɛma pɛŋ ii to ii boe ko, ii soiɛ bi na wa. Ii soiɛ ma ii boɔ. Kɛ ya ta. Bɔke bɛ suɔ nu lɔ kɛ ya bɔke-pɔŋpiiɛ ya laka. Ya lakae, kɛ jiiɛ a bɔŋ ŋ boɔ. Kɛ ya ii bo lɔ ko bɛna. Ya baŋde, kɛ jii len a to lɔ ii boɔ. Ya baŋde a latao a, kɛ ya jii len bi-kɛ ya kɛ a tondo mɛ nu ma. Ya tondo mu bia, kɛ ya kɛ a ma. Kɛ yae-a tɔɛ bɔŋ ii boɔ. Kɛ ya ii bo fia kua la. Kɛ ya bɔ nu. Kɛ ya ta.